Eɗe njamaaji waɗata faggude waɗude kuyɗe ngam njamaaji rewɓe ngam ngoni haɓɓude nguurndam. Ɓeɗɗo e hoore, ɗum waɗi rewɓe ngam rewɓe waɗa ko protein e iron. Ko rewɓe ngal rewɓe ngam rewɓe waɗa faggude waɗude hayɗo ngal.